<hesitation> Sport: foot, basket, hand, volley, <hesitation> vitesse, natation, <hesitation> petanque, <hesitation> rugby, course bisikleta, <hesitation> saut en longueur, saut en hauteur, <hesitation> lancer de disque, lancer de poids, grimper.